Ny fomba fiasan'ny vata fampangatsiahana, izy ko moa zany a de zavatra mandeha amin'ny herinaratra, de vata somary avoavo zay izy io de misy varavarana roa, de izy io a afaka hoe fidianao ny maripana tianao, de afaka ampangatsiahana zavatra, de afaka ampivainganana zavatra koa izy.